﻿Kua aspiradora jei supeva jaeko omuata iyivitupe opaete mbae ikiague jare öi mbaereva, ya sea yandekeape, oiyave yande silla, yande sillon, hasta inclusiva ipere yaiporu <hesitation> yaeki vaera mbae sugui, yande ropa retagui yandesako, yande chamarra, kua jokuapeguara kavi kua aspiradora jei supeva, opaete mbae omuata iyivitupe jare jukurai, yande yande puere mbae yaekiva kua omuata ipuere vaera osirive